Wi taasí woo we, gimboonjina wi ma a ɓaale, we gí, añaan. Añaan, wi ma ngete añaanu uduulu wi Bluusu bluusini a ferin ɓaale, fiindi ma. Tee nduu ggaadi taasi, utin mada ntaaste, taasi uduulu we booje a ɓaale, ndaani faŋ ndaani, wi ma wi gí, wi maa wi ggí mboonjinan ɓaali ma. Ndu usiim biyaa ɓaali hala ahondi uboonju uñaanu, win taas taase, ndi bii ttin taas wi gii ttin ñaani.